In Svissera un pö o climma ô conoscio, de stæ fa ciù fresco che da niatri, ma comonque de giorni, se gh'é sô fa ciutòsto cado, incangio d'inverno o tempo l'é brutto, neia, fa freido, do resto o l'é un Paise into mezo de montagne, se capisce.